Au hele baca buku malole karna au bisa alelak informasi beuk no au abisa wawsa lebih ba'ukk no au bisa alelak no au bisa afandedelek hatak nai baca nai buku ndia dalek.